Irô pero àby iô ndraiky zen̈y ten̈a ny <hesitation> tia mihin̈a lôko. Lôko atôn-drô manta, asian-drô tongolo, asian̈a sakay fa zen̈y edy raha hoanin-drô tena tian-drô.